Nairime ipata furaha ku- kamili, maana luvaha muda unikenatho ni umbri endemba mndu mzima, nimndu najielewa najitambua niafanya mambo ghakwa kwa uhuru thi mwana mndu henyi. Nairima ighamaba kulu vaha niahira biashara, nairima ighamba kuhangi mndu angeajiriwa serikali nadhima ighamba lunanie huya ena kilimo. Nairima ighamba niha vukaa kenyi <hesitation> nifuge mifugo yakwa yaani shughuli totoshe luva na irima ihira kwaikupangia inyi njeka kuliko kala. Kala kweichi nile mpaka upangiwe na vazazi mera umri nikenaso thikairime nipangiwa heni niyakupangia njeka. Nafashukuru mrungu, ure vana, na vachukuu nao vemileha na huyu vava ekeva akupangia. Hangikole vara akupangia inyenjeka tharime vapangia heva vasasi navo navapangia vana vavo. Vakwalia luvaha nichokwaerime ivona luvaha mndu aishi ena uhuru aishi ena raha. Maana luvaha haghire findo vyake kususa naho ni uwazi ni utandawazi kwahira kindo kiyaa kundekivona kukiya kusaidi ena maisha ghafo na ukiolewa kuwere ikihira na ihimisa familia ya yapho naya ikihira venyu navo vaeihira kwiyo ithakalayo vafua vonamosi yafairima na findo fia fugho ni kufia fusaidia.